Mi wodi higiraaɓe be takki am ɓe yaarai jewetati ko hawti e Nasiru, Musa, Sani, Habu, Maryam, Safiya, Isah. Mi wodi higiraaɓe rewɓe e worɓe ɓe duɓi chaaka shappanɗe tati.